Kua jevae tuisava, se aikuava jaeko mbaetɨ örërëta rupi, erei se aesava, jaeko oajaete yarakuakatu kua jevae, iya reta oau, opaete mbae gui oepɨ, jare jukurai iya ndive tata oyopokuakatu, jare oyoaiu reta, jae se aesa vareta